Buldoza bo mota hoon ga ndawa, mota hoon manga, nga doa hoosat kujetetdum panan jaarandi, ko kaya, ko leddi, ko lope, pedo loa doba ho mota ho man, nga doodiripan gawa hoon ga efta, nga yara habedi, nga yara fu.